Ji'i t'suk ko'o mich ti'i nëkëkëp na jadyëkoyët wentyë ko'o kë kujüpyë të mëjk je'e kyujëxnë ji'im yëmëjk tyëm tyën tyëm tyach anaxë mëjk nyëkë wi'inxëkyë yëch oy ka i'ixpë.